Tari ning ontoh baran nah larning al kes wovon sur al nuknuk ontoh baran nah ol woki nah kanasa larep baran nah nuknuk lik suri lar toh baran nin i- dekdek laulau khol sur nah al wuri. Khon iding ep kheskhes akak nah el wot nah nuktat liki. so nah ep sha nah al mas nangnang i- ep sah nah el baran el wo't ap tari, nah ep baran larning dat el mas kes wovon ap ol nuknuk anmurun nah irak ol kamap ep kamatan barsan rak moh nah ol wo't kaon, ol mas kes wovon ap al nuktat i ap ol nos anmurun kating nah ep helierbeh anum el wo't on.